Sokatra io a dia biby sady afaka miegna agnaty rano izy a dia afaka miegna antanety koa. Dia izy io agnisany biby miavaka. Mampiavaka ananjy a izy i tsy mba maregny solôna zany si, nade firy volana aza izy tsy mihinan-kanina dia afaka miegna fogna izy.